Gny fomba nanova sokola io. Mangalaky cacao baka ampotony any, bakeo atany cacao iny, <noise> lafa maiky voa cacao iny, iny amizay ro lisanindrozy iny le manome vovony. Le tsy haiko amizay gny fomba mahatonga azy misy- lasa chocolat iny fa mety asiany siramamy miaraky amy ronono vasa io la ketrehy la zay.